सात संख्या से बहुते कुछो याद आयेल। सात आसमान सात समंदर सात जहां। सात रंग सात अजूबा अउ सात ला एक अच्छा नंबर माँगथे। अउ कुछ तो संख्या सात से मोके नही याद आएल।